कुछ सिक्कों का किनारों पर धारियाँ या खांचे ये खातिर बनाई जांदी ताकि सिक्कों की असली कीमत और सुरक्षा बनी रोह। पहलि ज़माना म जब सिक्के सोने या चांदी का बनदा था, त लोग कभी-कभी किनारों सी थोड़ा-थोड़ा धातु निकालकर उसाईं बेची देनंदा था, जेसी सिक्कों कु वज़न और मूल्य कम वेई जांदू थो। धारियों के कारण कुई किनारों से धातु निकाल नी सकदू थो और सिक्का सुरक्षित रौंदा था। आज, यू धारियाँ सिक्कों की पहचान में भी मदद करदी छ।